á þessum síðasta vetrardegi bókmenntahátíð byrjaði núna áðan í Reykjavík við fjöllum dálítið um höfunda sem eru á hátíðinni og bækur sem hafa

verið þýddar eftir þá og eru að koma út svona þessa dagana Jóhann Torfason hefur gert einstakar myndir af Laugavegi hann hann teiknar ekki bara húsin á Laugavegi heldur líka bilin á milli þetta er mjög skemmtileg bók sem við fjöllum um hér á eftir svo er það Hallgrímur

borgarastríðinu og kom heim drukknaði reyndar skömmu síðan en nafn hans lifir og menn eru pínulítið að tengja hann við hann Hauk sem fórst í

svo eru það bækur og staðir við förum að borg á Mýrum og skoðum Skallagrím og son hans Egil en hér eru Kolbrún og Sigurður við ætlum að byrja hér á bók þetta er gestur á bókmenntahátíð Maja norskur höfundur blá þetta er svolítið sláandi kápa og hún er að skrifa um mál málanna það hnattræna hlýnun já einmitt og hún gerist á tveim

á þessum ára hafa orðið gígantískar breytingar þannig að hluti heims er óbyggilegur þátturinn sem gerist tvö þúsund og sautján fjallar um konu um sjötugt sem heimsækir höfðu verið virkjanaframkvæmdir þegar hún var barn og eru nú líka þegar hún er eldri kona þar er taka ís úr jökli og flytja út til auðkýfinga þannig að þeir geti sett eitthvað verulega flott í drykkinn sinn raunverulegan

þessum litlu jöklum sem eru eftir og við kynnumst hennar sögu og virkjanaframkvæmdum sem

hefur alltaf verið aðgerðarsinni þessi kona alveg frá flautu barnsbeini eins og reyndar faðir hennar en móðir hennar er mjög lýst vel togstreitunni á milli fólks sem er þarna á öndverðum meiði og hvernig það sundrar samskiptum og það þekkjum við héðan svo er sláandi kafli sem gerist þarna tvö þúsund fjörutíu og eitt þegar maður í Frakklandi er á flótta með unga dóttur sína hann hefur orðið viðskila við eiginkonu sína og ungan son hann er þarna í búðum þar sem er hópur af fólki og því er lýst á alveg nöturlegan hátt hvernig búðirnar hvernig allt leysist þar smám saman upp það og þú kemur og segir ég er að leita að konunni minni og syni já það eru engar fréttir svo allt í einu er enginn þegar þú kemur það er ekki matur vatn af skornum skammti og hann þarf að bjarga barninu sínu hvað gerir hann þessar tvær sögur þær tengjast á mjög snjallan hátt finnst mér undir lokin ég hugsaði bara æ bók um loftslagsmál þetta hlýtur að vera eitthvað þunglamalegt og allt of

einstaklega læsileg bók mér finnst hún spennandi og skemmtileg og hún virkilega vekur mann til umhugsunar ég get bætt því við ég las það nú bara

báðum tilvikum þá fylgist maður með lífi þeirra og sambandi við hennar við karl og hans við konu og það er ákveðin framvinda og maður fær svör

ég var eiginlega hrifnastur af lýsingunni á því hvernig hvernig þetta verður ómennskt í þessum búðum sem maðurinn er í hvernig svona af fólki eftir því sem að ógnin verður meiri og menn eru nú fyrst

bjarga sér og sínum en þá er þarna rödd litlu stelpunnar hún grípur inn í undir lokin Maja

skrifað barnabækur og mér finnst hún ná því alveg að skapa mjög trúverðugt barn í skáldverkum skáldverkum eru börnin þannig að þau eru ekki alveg eins og raunveruleg börn en þarna er barn sem hegðar sér og bregst við er ansi hrifin af henni báðar þessar aðalpersónur eru raunverulegar persónur þær eru ekki hetjur þær eru en mér fannst eitt

stíl sem hún notar sem stílbragð mér fannst það ekkert æðislegt en að öðru leyti

skilur dálítið eftir hjá manni stórar stelpur fá raflost það er Gunnhildur Una Jónsdóttir hún var nú hér í viðtali fyrir nokkru og var að lýsa þessari bók hún átti við og hefur átt við geðsjúkdóm að stríða og og hún er tekin og heimur hennar molnar í sundur og hún man bara sumt og sumt ekki

ég var mjög hrifinn af þessari bók og margar góðar pælingar í henni og svo náttúrulega bara lofsvert að hún segir sögu sína og hún opnar fyrir mér fjölskyldu maður sér hvað fjölskylda hennar styður hana mikið og hvað þetta nær

til margra þegar fólk glímir við svona hún er að ala upp börn sem hún þarf að útskýra þetta fyrir smá bútar dálítið ríma við

hún er að kalla fram ýmislegt sem hún sem hún man eða

ekki eða henni hefur verið sagt og hún gerir að minningu og það kemur fram í löngum stuttum bútum og í gegnum þá fær maður mynd af henni sem mér finnst hetjuleg í raun og veru já þetta er dálítið brotakennd frásögn en einmitt hún hæfir kannski kannski efninu já mér fannst það mér fannst það gera mikið fyrir bókina þegar hún rekur sögu langömmu sinnar sem var bara bundin niður á hest og flutt flutt á Klepp já já hún blandar henni við hún blandar henni saman sem mér fannst mjög gott ég hefði viljað fá aðeins meira það

gefur þessu dýpt það

já og speglar sig aðeins í aðeins í sögu hennar en það eru margar yrðingar í bókinni sem mér fannst eftirminnilegar og eitt hérna bara sem ég hjó eftir og hafði gaman af hún segir allir eiga sitt slétta og fellda andlit út á við hitt geymum við fyrir kæra vini og nána fjölskyldu svoleiðis er

nú svoleiðis er það svo er það síðasta bókin sem við ætlum að fjalla um heyrðu ég þarf að fá eintak af henni ég er ekki með hana hérna þú skalt þurfa að skila þessari bók held ég að maður segi nokkurn veginn hernaðarlistin þetta er tvö þúsund og fimm hundruð ára gömul bók menn og um það hvernig eigi að vinna stríð og eigi að vinna baráttu og hún hefur verið notuð á alla vegu þessi bók mér finnst þetta nefnilega lítil snilld þetta er lítið verk og snjöll hugsun í þessu inntakið er eiginlega þekktu sjálfan þig og þekktu

við lifum á tímum þar sem út á við fólk er alltaf að gefa svo óskaplega góða mynd af sér og þykjast ekki eiga neinn nei ég á engan óvin aldrei verið illa við nokkurn mann tóm lygi

maður hefði kannski átt að lesa þessa bók

í dag eru líka allir svo rosalega góðir

til dæmis kafli um njósnara til dæmis ef einhver lætur uppskátt um eitthvað sem snertir njósnir drepa bæði hann og alla þá sem hann hefur sagt það þannig að þetta er hausinn er bara höggvinn af fólki það má samt alveg nýta þetta til dæmis í sambandi við þegar landslið er að fara að keppa við annað lið þekktu veikleika óvinarins maður sér þetta alveg notað maður sér þetta algjörlega notað

hafa haft dálæti á þessari bók en mér finnst nú að hann hefði átt að lesa hana aftur og ítarlegar áður en hann lagði til atlögu við Rússa dæmi sem er oft tekið það eru Víetnamar í Víetnamstríðinu miklu veikari aðilinn en notfærðu sér veikleika Bandaríkjamanna og náttúrulega unnu ekki bara stríðið heldur líka áróðursstríðið og bara hugmyndina um mig langar að segja að það er fínt að nota þetta við hjónaskilnað ef maður ætlar að ná sér niðri á makanum en það er kannski dálítið ljótt að segja

vandamáli til dæmis ef maður er algjör rugludallur þá getur maður ekkert notfært sér þetta en ef maður í grunninn býr yfir dálítilli kænsku getur maður bætt talsvert miklu við

og speglað í því hvernig svona fara að í stjórnmálum alveg einhver minnst klóki maður

hina ég nefni engin nöfn en við höfum haft svona menn til dæmis í íslenskum stjórnmálum alveg örugglega sko sem við munum eftir nei nei ég mæli hiklaust með þessari bók bara fyrir þá sem eru í viðskiptum

það er langsóttari kaflar þarna hvernig maður notar eld í orrustu og svo framvegis en maður getur hugsað um það þegar maður horfir á Game of

nú er bókmenntahátíð að byrja og það eru þessi

þú veist eitthvað aðeins meira um þetta já já ég hef verið í stjórn

þessi höfundur sem fær verðlaunin er ekki neinn af þeim sem hefur verið kynntur á bókmenntahátíð og hann fær þarna umtalsverð peningaverðlaun og það standa að þessu forsætisráðuneytið og menntamálaráðuneytið og Forlagið og Gljúfrasteinn og náttúrulega bókmenntahátíð

bókmenntahátíð er annað hvert ár og þetta er í fyrsta skipti og það er búið að tryggja þetta í fimm skipti að minnsta kosti og vonandi til

verða veitt á morgun alþjóðlega frægum höfundi en hann kemur ekki hérna að þessu sinni þessi eða hvað nei það verður sennilega orðsending frá honum og svo kynna okkur dálítið höfundana sem eru hér á bókmenntahátíð og bækurnar sem

er japanskur rithöfundur sem hefur verið búsett í Þýskalandi frá því um tvítugt og skrifar jöfnum höndum á japönsku og þýsku hún er margverðlaunaður höfundur og ein af nýjustu skáldsögum hennar Etýður í snjó kom nýlega út hjá

hefur hún verið þýdd á hátt í tuttugu tungumál í Etýðum í snjó segja þrjár kynslóðir

þekktra ísbjarna sögu sína með eigin orðum þeim eru allir gefnir mannlegir eiginleikar sem hljómar kannski svolítið undarlega eðlilegan hátt og dansar á milli tungumála menninga svefns og vöku tilfinninga og hugsana fjallar um ungan dreng sem er að aðstoða föður sinn sem að stundar mansal er að flytja fólk frá Tyrklandi yfir lýsir svona þessum raunveruleika sem við þekkjum úr fréttum en þetta er líka saga um vald og valdahroka en líka óskaplega falleg

milli þessa drengs og eins af þeim sem eru fluttir á milli landa ungs drengs frá Afganistan þannig að hann er í

senn að greina en líka að fjalla um gildi vináttunnar og ástarinnar

ungur sænskur höfundur sem er að skrifa sína fyrstu bók sem kom út fyrir rúmu ári í Svíþjóð og heitir vonum það besta á íslensku eða sambýlismann sinn og barnsföður skyndilega og stendur ein uppi einstæð móðir með nokkurra mánaða gamlan son hún gengur mjög nærri sjálfri sér hún er mjög einlæg og sagan lýsir hennar tilfinningum og hvernig hún reynir að lifa frá degi til dags og

og standa sig gagnvart syninum sem þarf á öllum hennar kröftum að halda en þetta er líka saga um sekt sem hún finnur fyrir gagnvart

svo hún þarf að endurskoða ýmislegt í í sambandi við þeirra samband og áföll sem hún hefur áður orðið fyrir koma

öll aftur upp á yfirborðið bókin

kom út í Frakklandi árið tvö þúsund og sautján höfundurinn er lögfræðingur ásamt því að vera rithöfundur og starfar í franska réttarkerfinu bókin fjallar um konu á miðjum aldri sem er dómtúlkur og þýðandi og þýðir aðallega símahleranir fyrir fíkniefnalögregluna þannig kemst hún inn í undirheima

Parísarborgar og síðan verða ýmsir ýmsir atburðir til þess að hún ákveður að nýta sér það og ná sér í bita af kökunni og græða sjálf á fíkniefnaviðskiptum bókin er mjög

og hún er langt frá því að vera full af pólitískum rétttrúnaði hún gerir gys að

réttarkerfinu og hvernig það fer með araba og

sem franskt þjóðfélag getur alls ekki verið án en bókin fjallar líka um aðstæður innflytjendanna og til dæmis er móðir aðalpersónunnar á rándýru hjúkrunarheimili þar sem enginn vill vinna nema arabar og innflytjendur Hallgrímur Hallgrímsson undir fána lýðveldisins þetta var maður sem

barðist í

sögulegri styrjöld þar sem var barist um lýðræði en þar sem tókust líka á tuttugustu aldarinnar nasismi og kommúnisti Hallgrímur aðhylltist þá síðarnefndu einar og Kristín þið búin að stofna útgáfufélag sem þið nefnið Unu og það heitir hvernig stendur á þessu okkur fannst gaman að tengja okkur við Unuhús og þennan hóp sem hélt hérna til í Unuhúsi í byrjun tuttugustu aldar þetta var róttækt fólk rithöfundar og listamenn sem kom hérna saman hjá Unu fyrsta bókin sem þið gefið út er undir fána lýðveldisins eftir Hallgrím Hallgrímsson hvaða hvaða bók er

eru endurminningar Hallgríms síðan á fjórða áratugnum þegar hann barðist í Spánarstríðinu hann var þarna einn af þremur Íslendingum og var þarna lang lengst og þarna lýsir hann þessu mjög vel og að lesa þennan texta er bara eins og að lesa spennusögu þetta grípur mann alveg þetta er jarðtengdur maður

þótt hann sé gallharður kommúnisti og við bara

af þessum texta stefna okkar er svolítið að fara aftur í bókmenntasöguna og reyna að finna einhverja svona falda demanta sem að kannski fáir þekkja og reyna að kynna þá upp á nýtt hver var þessi maður þessi Hallgrímur Hallgrímur var svona sveitastrákur sem kynntist róttækni

róttækni í kvöldskólum Einars Olgeirssonar á Akureyri svo kemur hann suður og verður mjög róttækur tekur þátt í stéttabaráttunni og er einn af yngstu stofnendum kommúnistaflokks Íslands og í gegnum flokkinn þá fær hann leyfi til að fara í leynilegan skóla Komiteren í Moskvu svo að hann er mjög róttækur maður það litaði allt hans líf virtist vera og líka baráttan fyrir litla manninum og þeim undirokuðu hann var stöðugt að berjast fyrir réttindum fólks sama hvar hann var staddur í lífinu hvernig reiðir honum af í stríðinu hann tekur þátt í þessari rosalegu baráttu við Ebro og særist þar og liggur á spítala í rúmlega mánuð svo hann missir af

af kannski alveg hörðustu átökunum en kemst svo heim við svolítið illan leik en en þar er honum tekið fagnandi af Sósíalistaflokknum hann verður hetja þegar hann kemur heim eða

alla vega einhverra en kannski ekki allra og fær þetta nafn Hallgrímur

maður nei hann er dæmdur árið nítján hundruð fjörutíu og eitt fyrir aðkomu sína dæmdur fyrir landráð og endar í fangelsi situr þar í einangrun um úr haldi þá er hann að ferðast sem erindreki

á báti hann er að fara frá Seyðisfirði og á leiðinni til Húsavíkur og báturinn hverfur hann er þrjátíu og tveggja ára gamall og í rauninni finnst bara lítil brot úr bátnum ekki mikið meira svo það er ekki alveg vitað hvað gerðist en þetta var á stríðstímum svo að maður spyr sig hvort það voru tundurdufl eða kafbátar eða óveður maður veit það ekki þannig að

hann er úr sögunni þrjátíu og tveggja ára gamall já þetta er dálítið mögnuð saga já hann skrifar hana eða klárar hana í fangelsinu þegar hann situr inni saga Hallgríms maður kemst varla hjá því að tengja þetta aðeins við hann Hauk sem týndist í Sýrlandi það er rétt sko hann fer að berjast með

Sýrlandi og hann hverfur líka þrjátíu og tveggja ára eða þeir lifa jafn lengi og eru báðir svona byltingarmenn róttækir hugsjón sína Jóhann kæri

Laugavegur hvers konar verk er þetta þetta er auðvitað fyrst og fremst óður til til þessarar ágætu götu af minni hálfu en sem verk er þetta kannski á mörkum þess að teljast bók bók verk með þarna á milli þetta er auðvitað myndabók fyrst og síðast eiginlega enginn texti í henni nema þetta eru auðvitað húsin eins og þau leggja sig frá húsi númer eitt upp að Hlemmi og til baka aftur að húsi númer

án þess að þurfa að fara að heiman sem sagt þú ferð upp Laugaveginn og niður hann aftur já ferð yfir götuna hjá Hlemmi og kemur við í

sem leið liggur aftur niður í bæ niður að hinu tóma húsnæði á Laugavegi

hafa verið dálítið verk að gera þetta æ já þetta er verk vitstola manns við getum alveg orðað það þannig þetta voru svona um það bil sautján mánuðir í stífri teiknivinnu svona með öðru auðvitað en vissulega eru þetta þolinmæði þolgæði og þrákelkni sem og þráhyggja náttúrulega og þráhyggja já já þetta breyttist mjög hratt í þráhyggju og bara Guð minn góður þetta eru öll húsin við götuna já þetta eru undantekningarlaust öll húsin við götuna ásamt hinu negatíva rými sem umlykur þau það er að segja samviskusamlega bilið milli húsa og breidd

tekur þarna einn fjórða úr opnu bókarinnar segðu mér þetta er dálítið fyrri bókinni sem var hjarta Reykjavíkur

of Reykjavík já þar var til grundvallar að leita uppi sem sagt þau hús sem töluðu til mín á einhvern mögulegan máta hvort sem það voru rjómatertur fallega byggð gömul hús eða bara hálfgerðir kofar hugmyndin gekk út á það að teikna þau upp af frekar mikilli nákvæmni en rjúfa tenginguna við staðhætti taka þau algjörlega úr umhverfi sínu hreinsa burtu gangstéttar og ljósastaura og bíla og auðvitað fólk en þó er nú mátturinn svo mikill meðal katta að það slæddist einn og einn köttur inn á myndirnar en að öðru leyti eru þetta bara húsin standa stök og fallegir fulltrúar fyrir miðborgina nú er þetta orðinn grunnurinn að þú ert kominn með

sem þú ert eiginlega að framleiða eftir að hafa gert fyrri bókina og síðan þá seinni þá sá ég það að ég sat uppi með töluvert mikinn efnivið húsin við Laugaveg eru til dæmis um það bil hundrað og tíu talsins og hin voru fjörutíu þannig að hundrað og fimmtíu hús samtals og

ættu kannski eitthvað meira skilið en bara að koma fram í einhverjum bókum sem lentu uppi í hillu þannig að ég ákvað að fara að búa til

þetta er hönnunar minjagripabúð sem er dálítið mikið öðruvísi en þær sem maður sér hérna í kring já það má segja það það eru engir lundar til dæmis og heldur ekki víkingar það eru húsin í bænum það eru húsin í bænum

já já en þetta er auðvitað svolítið fyndið vegna þess að margir af þessum ferðamönnum sem koma hingað þeir eru að koma úr stórkostlegu umhverfi koma frá London við þekkjum hann er nú ansi smávaxinn

á Íslandi í samanburði við hallirnar erlendis en engu að síður þetta er okkar þetta eru okkar hús þetta er okkar menning svona búum við Jóhann Torfason á Laugavegi við skulum skoða seinni hlutann af umfjöllun okkar um höfunda á bókmenntahátíð

bókin kom út á íslensku árið tvö þúsund og átján hjá og byggir á atburðum úr lífi bandaríska mannfræðingsins Margareth

hún gerist við fljót í nýju Gíneu upp úr nítján hundruð og þrjátíu og fjallar um þrjá mannfræðinga sem eru þar staddir við rannsóknir en segir einnig frá vináttu þeirra og ástum og afbrýðisemi og örlögum og náttúrulega ekki síður öllum samskiptum þeirra við ættbálkana sem þau eru þangað komin til þess að rannsaka hollenski hún skrifaði bókina þar sem ekkert ógnar þér simone er mjög afkastamikill höfundur hún byrjaði á því að skrifa

sögulegar bækur fór svo að skrifa spennusögur upp úr aldamótum bara á nokkrum árum kom hún sér í fremstu röð í Hollandi þar sem ekkert ógnar þér segir frá ungri konu og dóttur hennar sem eru einar heima

ræðst inn til þeirra maður tekur þær í gíslingu og eftir nokkurn tíma þá áttar hún sig á því að þessi maður er morðingi sem hefur sloppið af öryggisfangelsi fyrir geðsjúka til þess að halda lífi þarf hún að finna einhverja leið til þess að halda honum góðum þannig að höfundinum Simone

henni tekst að skapa þarna gríðarlega ógnvekjandi aðstæður en í mjög hversdagslegu umhverfi sem gerir þessa bók dálítið sérstaka bókin Hin ósýnilegu eftir gerist á tímum fyrri heimsstyrjaldar á lítilli ey við Norður Noreg hún fjallar um eina fjölskyldu á einni ey og lífsbaráttan er mjög erfið og lífið er fábrotið og bókin rekur sig áfram þetta er lítil bók en hún rekur sig áfram nærri því árstíð fyrir árstíð í gegnum fimmtán ár og alltaf er fólk að berjast við náttúruna við að komast af en þarna endurspeglast líka mannlegar tilfinningar eins og við þekkjum þær er alltaf jafn mikill og ástin er jafn heit og söknuðurinn er alltaf jafn sár þetta er nýútkomin bók á íslensku sem heitir blá og er eftir norska skáldkonu sem heitir Maja

hún er að skrifa fjögurra bóka seríu þar sem hver bók er sjálfstætt skáldverk um loftslagsvandann og í dag þessi bók gerist sem sagt bæði í nútímanum og eftir tuttugu ár kaflarnir skiptast á og annars vegar í nútímanum er saga konu sem er að berjast gegn misnotkun auðlinda jarðarinnar virkjunum

á vatni og hins vegar eftir tuttugu ár sá kafli hann fjallar um fólk sem er að flýja sunnan úr syðri hluta Evrópu og náttúrulega Afríku það kemur í milljónum af því þar er ekkert vatn þar er bara orðin eyðimörk og það sem tengir bækurnar saman í lokin er vatn

fædd í Íran en alin upp í Svíþjóð frá unga aldri þakkarskuld fjallar um

uppreisnartilraunin í Íran er nítján hundruð sjötíu og átta hún tekur þátt í þeirri

ná þar völdum þannig að hún verður að flýja ásamt kærasta og ungu barni til Svíþjóðar og þessi söguhetja

fjörutíu og átta ára gömul að hún sé orðin af krabbameini það veldur því að hún sest niður og segir sögu sína þarna er fjallað um mjög erfiðar tilfinningar og hún er ófeimin við að endurspegla sitt innra líf og erfitt samband við dótturina til dæmis og erfiðar tilfinningar í sambandi við það óréttlæti sem henni finnst það vera að fá þarna dauðadóm er staður Egils Skallagrímssonar og hérna er margt sem minnir á hann Íslendingar hafa löngum dáðst að Agli en samt er hann býsna vafasamur náungi hann er morðingi frá unga aldri ræningi þjófur nískur

auðvitað er sagan af honum í miklum

sem líkt og margir Íslendingar taldi sig vera kominn af Agli Egill er líka kominn af

þannig að það er mikil forneskja að baki faðir hans Skallagrímur er heldur ekki sérlega náungi hérna í Borgarnesi er fallegur almenningsgarður sem heitir eftir Skallagrími og hér segja menn að sé haugur hans þar sem Skallagrímur er grafinn ásamt hesti og vopnum hér er

nafnið er sagt þannig tilkomið að Skallagrími sinnaðist við Þorgerði

sem var fóstra Egils Skallagrímur brjálaðist úr reiði elti Þorgerði hingað hún reyndi að bjarga sér með því að kasta sér til sunds hann tók upp stóran steinhnullung og fleygði honum á eftir henni steinninn hæfði hana beint í höfuðið

mælti hamast þú Skallagrímur að syni þínum Skallagrímur lét þá lausan Egil en þreif til hennar hún brást við og rann undan en Skallagrímur eftir fóru þau svo í utanvert Digranes þá hljóp hún út af bjarginu á sund Skallagrímur kastaði eftir henni steini miklum og setti milli herða henni og kom hvorki upp síðan þar er nú kallað Egill bjó hér á borg hann var náttúrulega alveg rosalegur hann drap fyrst mann þegar hann var sjö ára hann fær ekki að fara í veislu þegar hann er þriggja ára af því hann verður svo illa fullur í

hömlulaus hann ælir framan í drykkjufélaga sinn og úr honum augað hann drepur fólk upp á sport hugmyndaheimurinn birtist í kvæðinu sem sagt er að hann hafi ort þegar hann var lítill strákur það er merkilegt að sjá hvernig það er notað í nýlegum vinsælum sjónvarpsþætti það

Óttar Guðmundsson geðlæknir greindi Egil í bókinni hetjur og hugarvíl og

komst að þeirri niðurstöðu að hann hafi verið haldinn andfélagslegri persónuleikaröskun og tvíhverfri lyndisröskun svo notuð séu íslensk orð yfir og

engin persóna Íslendingasagna fellur að eins mörgum greiningum og Egill hann sýnir af sér alvarleg hegðunarvandamál í æsku og á fullorðinsárum er hann

haldinn sem sveifla honum frá hæstu tindum örlætis niður í dýpstu dali þunglyndis með

og siðblindur og nánast morðóður drykkjuskapur hans er til vandræða og bætir hvorki skap hans né gerir hann viðráðanlegri okkur finnst

Egill skemmtilega ófyrirleitinn eins og þegar hann ætlar að sáldra silfrinu yfir þingið það hefur enn skírskotun í pólitíkina hann er líka á sinn hátt fyrirmynd útrásarvíkinga börn eru skírð eftir honum en helsta afbötun Egils er auðvitað sú að hann er skáld hann yrkir höfuðlausn til að bjarga hausnum á

sér undan Eiríki

alda gerir Bjarki Karlsson sér að leik að yrkja höfuðlausn eins og Egill hefði kynnst kom til Íslands og sagði að Egill hefði ef til vill verið

til þess þegar Egill lagðist í rúmið og ætlaði að svelta sig í hel vegna dauða tveggja sona sinna úr varð kvæðið Sonatorrek þetta er eitthvert mesta og besta kvæði víkingaaldar kannski vegna þess að við finnum sterkt fyrir persónu

skáldið var Egill Snorri eða einhver annar Einar Benediktsson var mjög hrifinn af Agli og orti um hann mikið kvæði en kannski var hann líka að yrkja um sjálfan sig þarna glittir í kenningar og ofurmennishyggju Nietzsches einar og Egill voru karlar sem fóru til útlanda að meika það en báðir á dálítið

hæpnum forsendum

búið hjá okkur í kvöld ég óska ykkur gleðilegs sumars